اكيد طبعا هفضل ان انا يكون عندى القدرة على قراءة العقول لان قراءة العقول بتبينلنا قد ايه الناس اللى قدامنا عايزين مننا حاجه حلوه ولا عاوزين مننا حاجه وحشه عاوزين ياذونا ولا عاوزين الخير لينا فا اكيد هفضل ان انا يكون عندى القدره على قراءة العقول لان دا هيساعدنى ف ان انا ابتعد عن الشخص اللى قدامى او افضل معاه لانه شخص كويس بس كدا